السؤال عن سعادة الأطفال اليوم مقارنة بمساعدتهم قبل خمسين عامًا ليس بسيطًا، لإنه يعتمد على العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، هناك بعض النقاط اللي <hesitation> ممكن نفكر فيها، ولكن في النهاية يمكن القول إن هناك جوانب إيجابية وسلبية في كلًا من الحالتين، الأطفال اليوم يتمتعون بفرص أكثر، لكن يواجهون تحديات جديدة تؤثر على سعادتهم.